Satõlliidiq saavaq niimuudu ümbre maa nigu orbiidi pääl sis ollaq vai sääntse ümbrekäümisliini pääl, tsõõri pääl, et Maa külge <hesitation> tõmbamisvägi, manoqkiskmisvägi tõmbas näid ligi ja sis nä nakkasõq tsiirotama ümbre maa teno toolõ.